സോപു ശുദ്ധികരണക്കാദു ബണസന ഒംജി മുക്യ വസ്തു ആതനു। സോപു കുളകു തൈലാ ബുക്ക ബാക്ടിരിയന്നു തഡെയാര സഹായ മല്പുംഡു। നീരിഡു ബിരെത്തു പോപുന തത്വദ മൂലക സോപു ചര്മദ മിത്തെയിപ്പുന അണ്ടുദ ഇപ്പുന അശുദ്ധനു നിവാരിസാവുംഡു। താജതന ബുക്ക സോച്ചതെയിനു ഉദഗിസാവുംഡു। സോപുഡു കാളി ദേഹനു സോച്ചഗൊളിസാവുന മാത്രാത്തു। പാത്രിന, ബുക്ക, കുംടുനു ശുദ്ധമന്പര ഉപയോഗിസാവലി।